ऐसी चीज हज इतना लोगों पर करोगे लोग भाग भी कभी ना कभी तुमको कहीं ना कहीं तो मिलेगी। सही लोग बाग का दुआरा कैसे थोड़ी बहुत मेहरबानी थोड़ी बहुत दान धर्म तो करना चाहिए इंसान ने। इकाई कोई गरीब गुरबा रह रहा हज। ओ का खाना खिलाई देयो, ये पैसा वैसा दान कर दिया। ऐसी चीज करते रहनो जयचह। तो क्या होगा वा के संग। जो लोग बाग रहेगा नहीं। वो तुमको भी कभी ना कभी तुमको भी जरूरत पड़ेगा। लोग बाग तुमको भी कभी ना कभी मदद नहीं भी करत। कोई इंसान भाव रखना जायेचा। कि अपनों को मदद करनी हज। अपने मन के अंदर शांति मिलेगो। अपना मन प्रफ़्युलिल हेगो। ना अपन खुश रहवांगा, ना अपन शांति से जीवन जीवांगा।